woo amtan chaiaf kahawa kamm dhurah dhudha anen yedhe Anin chai fudheda chai maithanan ananen ghudio khabdii tangawizi ghuba khabdhi khoko anamidhasit aminen chaitun lilah hammu anbasithi ammothu kahawan Lilah choleamu aminen inin pressure dhufani naftii tiyanen dansamuu dhub kahawa dhadhe hindhuguu kahawan hamaa Anna